Kan liga daruni ba ish bala naar hilal kharaba da ba hawil ba fattish leyi dai auwalan dai al badau be ha nahar ba khuda fil harra nahar bishil leyi dai minal shams wa filel kan bastaʼamala, tiniyan bilga leyi dai al bastaʼamal be ya bel batir ba dis leyi batir kan daka tamma kula.